जो कुत्ता चिन्ह वो अपर मालिका की प्रति कई तरीके से प्यार दिखाना जन सबसे पहले पूंछ हिलाई के ऊन दगड़ी लिपटी के ऊन का आँखों मा प्यार से देखेंगे ऊन दगड़ी खेलने, कोशिश कर और वफादारी दिखे के भी वो अपडु प्रेम जतन छन।